Emitwe ey'ebintu ebi ndakunda kugambaho ninga ebintu ebindakunda okugambaho munonga batandika kubigambaho nibyo ebyo; eky'okubanza okutambura ninga oburambuzi, ahakuba ndatekyereza ntambwire kandi nimbaasa kugaaniira aha bintu nk'ebyo. Ekindi ekindakunda kugambaho, n'okugamba ahari Ruhanga, kubuurira engiri hamwe n'okugambira abantu ebi Ruhanga ankoriire, nabyo ndakunda kubigambaho. Ekindi ebintu ebindakunda okugambaho, twinema ebintu eby'omubonano, ebya rukundo, ebyo ninkunda kubigambaho munonga, ahaakuba mbiboniiremu bingi; obusaasi, okushemererwa, naki byona mbiboniire omu bintu by'omubonano.